Pos... los colibrinis batin las sus alas con mucha ligereza, assinque precisan de mucha energía pa poel mantenel-si volandu. Pa concedé-la toman el çugu delas froris, que tien mucha açuca. Puein vesital cientus de froris tolos días, porque no puein passal muchu tiempu sin comel. Amás, el su metabolismu es tan ligeru qu'acontinan a gastal bastanti energía. Pola nochi, abaxan el passu del su cuerpu pa condurá-la tolo possibli. Tó nel su cuerpu está enquacau a essi astilu de vida tan movíu i dessigenti.